इटली अपन सादगी के लिए जानल जाएल। वहा के प्रमुख खाना के बात करब तो आएल। पास्ता, मछली, फल अउ सब्जी।